cama panu ɓɛ a benɛ he <hesitation> oma dɛ ni cɛ-cɛmɛ mi ci- mi siyan wa a o se han burare a ha'a yo be a se ni hiyase a ha yobe a se ni do'oa a ha yo be a we ni cicini tomu vo